Dadashi ɖe le le mía be kɔƒea me le fia via e nyi be mãgua tsã ƒe ne dzua ya yi ŋkɔa ne fiɔhɔ wa wɔ nɛ mía. Ashi, kɔ̃dzi, lame sẽ lame sẽ kpoe wɔdɔ. Ne lame sẽ me lioa mi ma te a wɔ ŋɖe kpeo, mí ma te va fia tsão. Lame sẽ ena be mí sha nu yina ɖe ɖodome. Ne mí kpɔ kɔ̃dzia, le fiɔhɔ te wɔe kaka tu kɔ̃dzi nɛ mía enyo. Ne evɛ- e le lame sẽ le tsɔ yi agble. Ne evɛ tsɔ ŋku ɖe gbɔa ɖe, a tsɔ va ashiame, wo ŋtɔ ya va zã. No tsã o kpɔ ŋɖe dzroa, ne ŋɖe dzɔna dzi nɔa, o tsã ya ƒle a tsɔ gbɔ va aƒe me. Ŋdodo ɖe eŋtsi o tsã a tsɔ a ƒle a gbɔ va kuɖoŋ. Nu mao ye mí dzi be fiɔhɔ no wɔ na mí ema. Nu ke wo mía te wɔa, fiɔhɔ wa ten wɔ na mía me gble fia sã be emɔ, ashi, kɔ̃dzi, mía nɔ lame sẽ lo. Etsi nɔnɔ be ta ɖe kpe me le mía gbɔ, gbɔ. Leke wa wɔ kaka dzi tsi agbea gbe le mí ye mía nɔ ye mía nɔ lame sẽ lo. Numɔ o nyi nukeo hiã nɛ mí. Ashi, emɔ, etsi, edzɔ. Ŋu mɔ le mía hãya dzua ya va vɔ. Vɔa, etsi ku mɔ, gazẽ, gazẽ, a ɖe dado ne mí mía yi gazẽ wu ɖe ɖeɖe nyui tɔ. Mí ma yi ɖe gagla gbe yi ke tukpatu wa dzɛɖedzi wa va nɔ dɔ leo, nu mao hiã a wɔ nɛ mí a ɖiɖe aƒe me aƒe me, kɔ me kɔ me nɛ mí. A xɔ dzra mía be lame sẽo ɖo lo.